Haiwan gena ena bato yo sodabi madihutu ge ma nyinga yali, gatebe kaso ge, kaso gena se ngone piara ena mote kene sado lamo kage ena yo jaga ngone bahaya, mansia nakal ngone me ene yo ngamo se yo dode ona, ngone reke me ena somote duka yali.